Te jnu ña <hesitation> ñatu juerzaso, ñatu te kaaso lita, xi ye naá kuu juerzaso a iyu'u tuli, a iyu'u likui ko'oso, te ye naá kuu ye tai juerza, o a tuli de granillo, ye naá kuu juerzaso ye ko'oso